Cuaca re toma ngom karena ge duga cuaca bosa sedaba mou-mou, coma wange sahu bato cuaca malofo anggena ena maku tiali toma tahun moi tora.